Vintagna aminahy manokagna zaigny mitariky chance tsara amitegna raha ohotra tsara vitagnategna raha ohatra ratsy vitagna ndraiky mitarika chance ratsy amitegna